<noise> والله أكثر- أكثر حدث أثر علي و كوني حياتي و شخصيتي. و نقلني نقلة <hesitation> نوعية الصراحة يعني هو وفاة <hesitation> ابوي الله يرحمه إن شاء الله. <hesitation> هو أكثر شي <hesitation> خلاني انضج خلاني أكبر قبل أواني <hesitation> شلت مسؤولية الصغيرة و الحمد لله.